iya jadi mulamanaoi nirui kekuatanam kalu menurut kepercayaan manianeitu salih tati ian. Salih am nirasa olipianuma letahileiti morimai akahunining lahulanloi kalaniau tipis tipis am dongnia saleam. <hesitation> bisa lahuleanlikiminia liluantau kopi lolun yalin tati ialo tati ian. ianam laraan bisakoa usiram carampuran tati barang barang le'ekimale karna siam asliloitawanamamaipianuma asliloi tanaloimai siam kalu ni jadi esa bisa nitambari kekuatan jadi kalu yang jelasnya mulamasaliam mengandung e vitamin amoi ieranuma nivitamin amoi jadi bisa nijadi kekuatan bagi itari tubuam. <hesitation> nipulasonsonansinam lale'ti jauh laralalohura laramsi lapapano laramasi menjadi loielanam apuelan namalan itepunamalan <hesitation> malamai baru moiulantausali salianuniuriputuinanuma lamala ai mai laau lalotu hesan sailalinanoho ni pohonanuma lalutunoho baru ulaulahun tutu musianaale balalalupianale salaeanohoni jadi sale animpusu tapaam kalu ianam gamapanameia amai lokan <hesitation> langsung ialin jadi mulamansan disandapa kekuatan bagi karna mulaman san mulaman asli.